لا مو حدث واحد لكن أعتقد إنى اعشق فكرة التحرر ، يعنى الأوقات اللى الدول اللى كانت مستعمرة نالت أستقلاليتها ، أناأنا أبى أشاهد هذا الحدث أو إنى أحضره مو دولة بعينها لكن <hesitation> فالعموم أبى أشهد ال <hesitation> لحظة الإستقلال.